<...>Eka, ñ'akoho moa mahay ñy tompony, lafa i ro mahita an-teña, mihorodoooodo rozy mirofoko mitsena an-teña, manahaky anizay koa teña a lafa mikaiky an-drozy, haindrozy avao ñy fikehan-teña an-drozy lomay rozy bakañy mamonjy an-teña, lafa rozy koa ro ta ihina, mivorotsy amin-teñ'eo. Zay ñy fahaizany ñ'akoho ñy tompony<...>.